Nena piso ndraika an, <hesitation> izy alongany miaraka mandry aminao fogna, de avy akeo izy raha ohatra anao sy akeo an misy misy fotoana piso fotoana piso tonga sy mihinana zany raha voa tsy anao tompony manome hanina ananjy, de <hesitation> izany mi ngambany.